Tirnoqni havfsiz tarzda kesishni uchun tayyora vosita bor va u orqali tirnoqni xavfsiz kesish mumkin. Lekin tirnoqlaringizni hech qachon qaychi orqali qirqmang. Chunki tirnoqni ko'proq olib yuborish orqali qo'lingizga zarar yetkazishingiz mumkin.